Ny anjara asan'ny tsindrimandry amin'ny fandraisana fagnapahan-kevitra mbalôha edy ai <hesitation> magnampy zany izy am'le ahafahana manapaka hevitry ôhara zany anazy ake zany m- misy tsindrimandry zavatra tsara zany de manampy anahy kokoa igny andeha hagnatanteraka an'igny zavatra tsara igny fa raha ohatra ka misy tsindrimandry am'zavatra ratsy igny de manampy anahy hoe mba tsy hanao an'igny zavatra i satria efa voatsindrimandry zany anao de mba ahafahanao mailomailo kokoa zany am'le zavatra ratsy.